Ia, kolontsain̈y ndrô Isiraely àby àby io ndreky zen̈y miaroaro aminy kolontsain̈y ndrô zy. Jiosy ndreky Arabo karà karà io. Avô irô zen̈y mankalaza fy lafety zen̈y ten̈a ny fa atô ndrô zen̈y fa resaka fiombanana misy amin-drô.